A zocchè ca associu la dumìnica? Si pensu a la dumìnica, pensu a lu riposu, pensu a la famigghia, a la Missa, a la partita di palluni, a la passiata a Munneddu, a la brioscia cu lu gelatu, a l'amici 'n generali.